Hindiston madaniyati juda xilma-xil va rang-barang bo'lib, turli dinlar, <hesitation> tillar va urf-odatlarni o'z ichiga oladi. Ananaviy raqslar, <hesitation> kinolar, va shsh- shshu- shu qatorda tibbiyot <hesitation> borasida ham juda mashxur. Hindiston oshxonasi o'zining ziravorlari va taomlari bilan yaxshi tanilgan va ulardan bir qancha mazali taomlarini sanashimiz ham mumkin.